मित्सुओ एक बुरगॊ सॊदांच कॊसले आंण कॊसले। त्रासां पडतलो तॊ कितें कायं करुंक वॊयतं ते। बिगडताले ताकां जीवाचॊ वास आयलॊ एक दिस। ताकां बर्डमॅन म्येल्लॊ <hesitation> आनी। तान्नां ताकां एक सुपरहिरो केलॊ ताचे नावं परमण। दॊवॊरलं तॊ सगळ्याचें आधाराक पावंक लागलॊ। लॊकांचॊं जीव सालवार करुंक लागलॊ तॊरी। असताना आपले साधे जीवितांत तॊ त्रास कडतलो।